Okei nii ongyori poti nukongori potikori, nii ong ruu oruitiru aii roki raunumoromonuku ong haha' ngorungong ngomonuku ong poti pimo murikong, mungo howono turumorokong poti aii manni ongori muu honna. Tiwongori kairumorokong tiko nii ngong kukewahngung ko manni ponna, tiwongori nii ong poti ruu noi o'konoworoku aii mungo howono yii ongyori manni hanghang noita hukarongong. Tiwongori ongko poti noi ho ong kitori ongo sikara hawurumo uhumo pehmakong ongo howonoko, tiki ne'marayu pimo ong ko muu honna'kong, tikite aii nawa' ong tanimorokong yii poti manni ho toku nawa' roki yaki. Tiwongori ong koh haha'ki mikong, nawa' toku nompa hukarungong owo haha'kori ongi kitori nawa' kumaremakong namamo noworingno hekoki atisu toku nompah taniroring, atito toku nompa toniroro toku nompa huitong? Ho amah timah rorongemamo naa'ho tamaihunuhenong, tiko nii nommai ponnangi kukewah, tiki hoyori poti nukongori kairumorokongori ho tiko manni nommai aii tu'kingi meng kukemakong. <noise>